Mam wan kpemese n inya la yire sɛla n sɔi la, fu san kiŋɛ gyime la, see ti fu yɔ ligeri, see ti fu me dikɛ saŋa kina bini amaa la san dɛna la yire ti fu yeti fu kpemese fu inya la, fu san pugum nyɛ mi'a yese yiŋa fu ɛgɛ mɛ ɛgɛ ɛgɛ gee lebe na koo fu san nyɛ ti kɔmbibesi zi'a dɛ'ɛna ba dɛ'ɛma zi'a ŋmɛ'ɛra ampe, fu lagum paɛ mɛ ti ya lagum ɛgɛ ɛgɛ ɛgɛ la wan suŋɛ ti fu kpemese fu inya la gee ma yɔ saŋa fu na isege yɛ'ɛsa nasaa gyime la ti fu ka kpemese fu inya la gee lebe na.